Ini ngakora nyama kwa ngei mronge ngei chemsha ngemsha ngei- ngeimfimsha kidogo fasta kamechemsha kidogo ikamevu fundu fuma samwele iyote ngama hemia mpaka ndani kidogo basi ngaidua ngaitosha kiachu. Nasubuyo ngaya tenganisha ngatoshia kcho umeninga metosha kuchu meninga itsohia handu ikadoka basi ngevia udukudo mpaka mfiru ungehima